Mugaso sa kisomo ndia gavumenti akibisiliabe ali yambasu nanga bhaniki somabho andibho gavumenti endindi ndia agbei kola mulimo miki kekasome akibhaga kekabhe na mugso sini ka kyalo

Mbula kadhakia tolo biai ndiandiakaa dia kana kaaa ndiakadhoki ndie kikikolaga moti ali kabha libho dhanga ndie kebhali nkpa kabha nali na bhanikia bhanikia bu dulamu ndiaki akibisagaku libho ndia akidhakia andulu atuga na galaponi libho ndia akidhakia

Bhalema bhasemelelu bhasomiliye mamoti na bhadabho andulu bhasome nibhatekani

kangongwambili kolilya imamoti ali na mugaso nanga kima ndyo bugbei kolai buku gbeliyaga imamoti kandi kima injo akibhombaga nali na mani baitu kola kima wekaka ndibukukoli imamoti kima injo akibalaga bunako nanga ali mani ndia nkpa moti

Huuu bitongole kabika ka kyalo ndia bhesu akibikisa bhia polojekiti ndiabho deni bhagia bhakpa ndibha bhakakieosobola zibe eti bhabike bhakole ka bitongole kehe bhatunge milimo

Mugaso sa kisomo ndia ali ka ngonguwa mbili ndiasu ali zibe nti kibhuliku na bhasomesa, kibhuliku na bhanansi, kibhuliku na bhainjiniya kandi bhakpa njo bhakatunga musala ka ngonguwa mbili ndiasu bhakpa poni bhakiliagabe sente njo nanga mindia ali na muogo ndiaki bhakitungaga sente dumbi mindia ali na nkiakima ndiaki sa sa sa busubuzi naye akiliagabe sente ndia musala ndia nkpa ndia atungiya.

injo lyeli akibhaga na bgokilyani kalungisa miki bhani nkyaleli ndya dhotagibhe tai gbebhe bulumbani injo aha bhasi nti bhanikyaleli ndyadhotagibhe ndyakali hiya nti alikima ndya motagiyo ba

Kisomo ali injo bhakikozesaga kisomo nanga andulu ndia sebhalisio bhabikisio ka gavumenti kedha ka uganda kedha kansi poni

Sebhalio habwa jibe eti bhakpa kilika bia na bia adhu kima sa tunga nakitigikana ndia adhoti sebhalisio tungai ali koko na kilibhata bhaitu bhameme bhatigikania nanga bhikili na tiko sa lisiliaku bhameme

Mugaso mindia aliku ali nti bhotuako minjo akizibaga ka nkpa mindya amwesigi sini sini kandi pli nkpa ali ka mulima ndiaki

Bhakapa bhakibhaga nibhakabhi kozesa nguwa sa kalimagezi bhaitu ali bhulibuwa mbagana andulu kizibu ndia alibe

Nkpa akisaliluwaga sini nibha ndimagi kandi akibhutamiliaga kimui anga okubhaga no nobhufoli bhia bhakingi ndibhakakikengaga.

Ka dabho ndiamo lika nabheni Ali zibheti nkilika niki bhagalilia mulima bhala nki likaga ni kikobhabhe na sighabhe mbume na lagi nala bhikibhe khaga khaga

Kima moti ndia akiluzili bhaniki ndibhabhesu bhia bhabhokoti ali ndongo ehhh ali binuwa kima ndia bhakinuwaga kima se ingulana andulu ati ndia adhu bhaniki nibhakikisaga nanga kokutokaga toliaki nanga akietakanaga eti andiye mindia aibio nkumi bhesu bhakikigiaga eti kili bha kisipayadi

Ndia akidhuaga bhuiba kima ndietolo ndia bhakpa ndibha ka ngongwa mbili ali sigikilia kyokuleloho bha dokita bhakabika kebela bhakpa ndwali ka kicweja andulu ndia bhakigi bba nanka miyo alwalia nanka miyo alwalia bhumbikse ka sipatala kedha bhakilika bika nibha kincekinga sigikilia nesi agio

Kikato ali na mugaso kabhaniki akibutangilyaga tunga ndwali ndwali ndia kabhongi sya poliyo jamui na mizozi ndua kibubgaga baniki andulu ndia kidhuwaga baniki kibuisa ka bhikato

Haaa injo ali mulingo nanga ali mulingo moti kwegendia tunga ndwali sa sukali

Bhakpa sabhalisiyo bhakitugiliaga makulu ha sigikilia ndia nkpa ndia abhutoli ka nanako ndia bhakoli ka aledio ndia bhakoli ka ma TV na ndia bhatangili bhatangili ka ma simu akidhuaga bhakpa bha iba makulu ndia agbei leukani ka kyalo poni

Mwikili ndia akidhuwaga abhuokiana bhakpa ndibhaki akisigikila bhakpa ndibhaki njo kedha bhatungua ndibhaki bhasemelelu toliaki kima ndibha kibha nibhakibala na ndia bhatungio nanga kasemelelu kwecweliaku bba

Injo ali okana bhukubha nibhuli imamoti nibhukuokana kalibe nsonga bhukukolaga imamoti kandi abhonga

Bhaniki bhanikiekali bizibu ndia bhakienaga abhiki sini bhaitu be moti ka bizibu injo ali ngu bhakiamanaga nibhalia kuti kuti sini ndia akibhuluziliaga bwomezi ndiabho kamumaiso nanga bhakibhaga ndia bhakabombimbe bhiani

Kima injo akitalavaniza sini sini nanga sigikilia eti bwile ndia kolona abha naliku kisomo abha na telemi milimo ndia buli nkpa nesi abhi kigiaga eti oyo onikolilie ko bhunanka obhulwa nesi oku konekitinga kima injo nakikitalabaniza sini sini ati kolona injo akitalabaniza nakidhua kima nakitelema ka kikalo ndia bhesu

Ndibhali na ndwali sa kabhondo ka ngogwa mbili ndiasu sa kolai andi habhulabho bhaye bhatungage mibazi bijuma ndiabho injo ni bhakimedha kandi nikikilika nabho imamoti makanga sololabho sololabho bhakidwa bhalike nabitekelejo beitu kilike mamoti nikikibhuisa bhia bhakpa bhataidasu

Guba kokowa na mwani abhuyambi bhakpa nanga bhatandiki sasula fizi ndia bhaniki ndiabho ka masukulu bhabhasumbi dhudhu ndiekina kandi bhakpa bhaliki ndabho ndia abhongili kimui

Mulemi akitoka konia bhakpa ndibhaki andulu bhabhe toli bhatunge ndia bhagebi kabhai

Akibikisaga businge akibikisaga nkulakulana akibikisaga kwemeisana na hibililiana na bhaniki bheponi akihibililianaga bhakizunaganagaga ka bizibu.

Mbula ka dhoka tolo poni akulikaga nokuzibilia tiko ndiako nobhagalili otodha okunanaga otodha oziba nti olegesi libjo injo ogodhisa ka ndabho na kozesai kandi otodha okola milimo ndia agbokilianio

Kabha ninieyoki ninilwali nikiyaga ka sipatala bhanikebela nitunga mubazi

Kie kie kie bhuwe na gavumenti andulu akiyambe akikolilie kima ndia abhongio kandi ndia akikibhesiabe

Bhakpa ndibha ka ngongwa mbili ndia bhesu bhe tina bhali ka tunga kwemeisa sigikilia ka busubuzi hamui na bulimi ndiabho kima ndia bhalimio ya sumbesai bhuaku sente ndia akibhuyamba ka inji ndiabho nabha famile ndiabho

Bhesu ka ngongwa mbili ndiasu bhikintangia mikia nsika na jwali mpale bhakitekelezagabe eti andi malaya nanga injo ka asili ndiasu mikia nkali kasemelelu jwala mpale

Kabha ndiekili na eee sente ndia akidhakia sa sasulilia miki mindiamo ka sukulu niki nikibhala niya nikola mulimo kedha sa paghasa kedha okole mulimo kindio otangi wekuna kune ka busubuzi kedha obhe mulimi toto toto okugodhisa su

Ali jibhe nti bakpa bambgeku kibubhisi ka polojekitisi ndia ka komunite ba bya adivaizazi nibakipesiya magezi nanga bakpa ndibalebiya bali bakpa ndiba jibhi bhiya kima kansi kehe so njo ali mulingo moti jibhenti babi ba adivaizazi kakima ndie kibgei kolai

Bhasika nabho ba gbokilyani yabho ka sukulu nanga nabho andi bhakpa bhia bhatabhana nabho bhugabe ndiabho akibhuhikiliza akibhubalisana nabho bha nibhasomi nanga nabho ka gavumenti bhagbei kola milimo tabhi bhaluku

Oye kasipatala bhaye bhaku kebhele adulu kabha taiga ndwali bhakupe mubazi olame nawe obhebe kulungi

Bha bhotuako bhakukubisaku mani kowa ngeso kima ndio okubha nokubala sigikilia nesi newe obhokotiani bhoni obhotuani ka mulingo mabhoni bubhotu aenagi bhoni injo akidhua ndulu sigikilia ngeso ndio okubha nibhupesianio ka bubhotu ndianu

Bhakpa bheyoki zidhi nanga bhakali na kima sa tandikiliabe bhakali na kima sa kwemeisa kindiekina bhakpa bhali kulungi bhakazibi kulungi bba

Bhaniki kobhuombisaga kima bhakiluzaga kandi bhatodha bhaziba na na bhika so kima ndietolo ndie kisemelelu egesabho kolika nokupesia kima sa ombisabho ombisabho bhakisaguaga kwekolilia ndiabho andulu bhagodhisa tolo ndia uma bhakibhaga bhagalai

Bitongole injo na gulupu ka ngongwa mbili ndiasu apesi bhaniki milimo apesibho mbangane apesibho sente pesibho kika mamdha kqndi okuzibaga nti kangombili akikolaga kima ka ziba nti nkpa famile ndiaki abhibe kulungi

Sabhalio kima ndi kikikozesaga sini sini sini andi simu hhh andulu sini snin kozesaga sini sini kima ndibhikikozesi intaneti akikiyambaga sini sini ka kima ndie kikibhaga ka kolai

Mugaso ndia ali kadhua ombisaga kima ndiasu alinkugu kima injo kili na bhundiliai nkpan mindio omwombisi kima kakigbaga nanasi gokunuwebokugbaga akliluzukanaga bwamgu

Ndia kiidhuwa nkpa atuke ka kyalo ate ka tauni alizibe eti alina sente sa kwemeisaku akisola tunge kindia akipangisia abiseku mikia sente ndia nanga magezi tauni ni magezi

Kesengasengiya akiyambaga bhakpa dudukana milima nanga ndio kesengasengi ka ka bizibu dhe menjo kima kakubhongaga bba.

Ali sa mugaso kebela bhaluku na bhakali ndibhabho sini sini kebha ka amananembe andulu bhaibe bhoponi kozo ndiabho abhongia nandiki alibe mindia ali na ndwali kabha bhoponi nibhali nibhalibkulungi bha amanane kabha moti nagibe ehhh bhaibi ndia bhakikola kesha bhadhuane

Kikikolaga mamoti nabhankumasu andulu nabhesu kyebembela kulungi

Mulimo poni haa nabhakali bhakitoka kolai kasita bhamuehesa nanga nkali akitoka kola mulimo na ndia muluku akikola bhaki kapenta injinia bhaki nsubuzi mulimi kasita ompesia

Nkali mindia ali kilungisa agbokiliani lia lieli ndia bha bhantoli sini sini ndibha akikolaga ka bwomezi bantolie eti injo ogbokiliani ndlu liai toli okanie

Bhabhotuami bhenjo emi nikitoliagabho nti mazima injo kabhongi emi nilikatukau ka gulupu emi nili katukaku kindianu nanga kima ndie bhulikatoliali kabhongi bba

Ndie kikikola kikibhusindika ka sipatala bhaye bhatungange mibazi andulu kibhe nikili na busagiki poni ndie kikibhupesia kali gia eti manyae bhesu kikilika bhuwa sente sa pesiabho bba bhikili na sente sa pesiabho mindia ali na bulwaye bhinjo

Emi ka inji ndiamo ki yokia ninilelagi haniki ndibhamo bhakibikisaga kami ntebe ndiamo sa kilangalilo kitunga businge nitukabe nitodha niya ka milimo ndiamo

Bhaikili bhasemelelu lika bisabe salongo buyonjo tai haaa lima bioloni bongisia kindia bhakpa bhakitugila libho kolisa butalalango bhasemelelu bisabe etumba sa zibe eti mulimo injo bhakpa poni bhakoli imamoti

Nkpa nibhandimagi akiongaga eti bhankoli zidhi ndia akidhuaga abhutama ali ngu ontoli mbela kima ndia abhi kibha nakitunga kakitunga akidhuaga ndulu agia eti onkoli zidhi

Ka kyalo ndiasu ndiye kikolaga kikiyaga ka kanisa kisaba eti Mambombi obikise mbula kitodha kiya ka batwa asili kiti nabho bahonge na asili eti mbula abike

Oo adhuwa bhakpa nibha kikola ngudhe govumenti nakikola ngudhe ka ngogwabili ndiasu nibha kikolaku aaa nibha kibisaku masukulu nibhakibisaku butale nibhakibisaku bhitogole ndia kali sa gavumenti sa tendeka bhakpa milimo sa kibhoko

Mugaso sa lika nokunuwa libho bwile poni ali jibe ti kojo ndiako alikeku libho kandi kojo aah magila ka kozo ndiasu akikolaga mamoti na libho so libho ali kima sa mani ka bwomezi ndiasu nkpa asemelelu lika nakinuwa libho.

Kizibu kaenikan ka ngongwa-mbili ndiasu nikili ndie kigbokiliani kolai ali eka bhakpa bhabike bhazibe ndia bhakikola, kalemeza dumbi naye abhueke ndibha bhankoli butoki bhabike bhazibe bhagbeisane nabhesu dumbi kidhakyebe kizibu injo